Yakshanba kuniga keladigan bo'lsak. Menga oila azolarimiz bilanbog'imizda ishlab dam olib manaviy hordiq chiqarib birga har xil ovqatlar pishiradigan kunni eslatadi.